Cona velocidá i la libertá ena carretera peru tamién col peligru d'acidentis i qu'un cochi me pué entallal. Hueraparti pal branu una amotu tié munchas pegas, porque el cascu amus de llevá-lu puestu i tamién los harapalis pala amotu pa assina dil protegíus, peru cola calol es una sufrencia de dil jateau dessi mou.